Kalau untuk ini <hesitation> susuik no ini sae sepeda sona au suik alelak tapi sepeda sona losa besak au ta ini alelak boma susik ka sona waktu sekolah.